Minen mbiyata ɗun paɗe kerep. Ley julanɗe ɗee a waɗan hen ɓoggol arandeewu ngol yaara bange ñaamo gongol ngol yaara. Bangal nano ñaama nano ñaamo nano e ley julanɗe ɗee niinii non. Jon kaa hinnoto aɗa waɗa faa tawee moggi ɗii njottoo ka dow gaa.